ऑस्ट्रेलिए जु संस्कृति ची उ प्राकृतिक प्रेम, खेल अर सामाजिक मेल जोल से भरी ची यख क्रिकेट, रग्बी अर तैराकी जन खेल जु छिन लोकप्रिय छिन कंगारू अर क्वाला यखा राष्ट्रीय पहचान मा शामिल छिन।